ابي- بوقت فراغي اي- اني احب انو استمتع نفسي اسويلي اكل حلو اسويلي حلويات حلوة، اسويلي جو يكون حلو اشغلي الموسيقى اشغلي الأغاني الي اني احبها، اروح لمكان يكون قريب من بيتي اروح لحديقة مالتنا سو اي شي اني احب انو اشترخي بي نفسي بيه اني اسويه.